<hesitation> Myani dai tsənghənen myasu ghəryo ɗaŋ mya wul mya <noise> ca ra tu coŋvon da: coŋvon ci somɗa yan məri sayawa ca ɓəɗi kwanghən ɗan tə ɓəɗi kwanghən tə fi gya gna degree to myani ghəryo ɗaŋ mə mob caghən ra: ɗa məyel ɗaŋ ma nal dən mai kyau ma nal dən mə ndərti ndərghən tsənghən yawon ɗan ca ndərtə mə fitə gya gna tiles <noise> mə cigaɓa tə tlwaghən kittan kokaren ghəndi mya su mə yeli məri ya tu gamawasəŋyi a poləm a gharyo ɗaŋ bature cafi uhn gna ya fi za:ri tə taima tə tə yafi gna tsəgurtu wos tə ga nə gamashi vik za:r a wultu du:m ca ga dzha don gamashi sanan kuma <hesitation> shugaba wopm muhammadu buhari ta wultu a kamata konu tə gi: kitn toh gi yan ɗu:n tə voni dzub məri ya fi karatu ya tu gamawasəŋyi ko gnayo tə fi ghəryo ɗaŋ wo kab gamashi ghai don ko daŋ ma mbol təmən tu muhammadu Buhari ba a fimi mən ndaraŋ amma a ace gon kuma afi ndara don a ku:bmi a ngərwon dan a ku:bmi gwa ka tsədni kawai tuba kafi ngərwonəŋ don kokaren myafi, mya gnal wurɓa mə ga mya ga nə gaman gna mya taimaka tə ba mya taimaka tə tu tə man taimakaməŋ uhh uhh mya taimakaghə ko mə fighəni makaranta mən mya fighəmən tu aman taimaka gya gon ba a taimakaməŋ amma məri monda ləbwon ɗaŋ ca mara ra: mən ɓwaghən mən katu gna kasəŋ fitə makaranta mani toh ka fitə gya register məni ka tura ti tə yli tə fi makaranta ɗan wo kab gamashi ghai toh mana sən mbini ghəshi gon mari ca gamashi ghai kya wultə vi: wultu oh oh yan ka turam wurɓa mənɗiŋ ma ga makarantashi ɓitalghən wos tu makarantai ɗan ca fi ca fi tə man don tu təman somghəɗa nə ghərwon kuma ka tsənni gwa kə ta: yasəŋyi ciyi man taghə wurɓa, gnawon ɗan ca fi ɓitalghən gi ca fini dullughə kuskuri sabo tə ni? babwa ya fighə ghən mən ca fighə mən tu a man vwum gamai ken shiyasa mə tuna tə former president muhammadu buhari avi: wos ɗaŋ ata wul ghən mə wultu a wul vi: mai kyau a wultu duk gon ɗaŋ ya ya tsənni wo fi wuri kya tsənghən tə gna wa a tsənni gos dən kyani a gi: kitn a ɓu:dtə ghai ai ba kə taimaka gnayiŋ, yan ya fi shaawa du:n tə voni dzub yan məri tafi makaranta ta gamai yaŋshi ma tə gnal ghanwon ɗan ta fi gamawasəŋ mən ta ca gamawasəŋ ghai ka saghaɗi ɗaŋ ka fi gharwon ɗaŋ ka kab gamawa ghai myani kawai buri ghən mə yel ma nal dən ndara mə tsənni ghai mə fi ganuwashi mai kyau mə fi ləb kiwo dabboben gya mad tə gya təmgha tə gya galtsə tə gya gershi kab yanshi geri na: dənən ɗaŋ gin ɗan kya yelən yan kə yirtə a ndərtə ləb məni ya ɓwa a nyom məres a jalari a vərtə ghən cighən nashi mari gna məres mari kayel ta ɓwa ka ɗiɓar geri ɗan ga:l so voni dzub ma mya yel voni dzub a fimən mel nə ghəryo ɗaŋ ma ca ra:n ɗa voni dzub mya yeli a fimən mel sabotu voni dzub mya su lokaces dəni gən ɗan mighai ma dab mə gamatəŋ ghəryo ɗaŋ mya yeli eah kon a kon wurɓa ma tə wurɓa nasara eh tə vi za:r ma ɗan ghən vik nasara a kab ghəsheshi eah mighai tu ca nə wurɓa mə ndər dəni yadiyo ɗaŋ ra:n ca su amma mya wultu ma canə wurɓa mə ɗu dəni mən nə ghəryo ɗaŋ wo diya fi million tan tan koma fiye kuma mya gini kitn kaga wo mbim wo mob voni dzub mya makaranta məri toh aduan de coŋvon tə somɗa məri tə gane ghərwon ɗan mya mya turashi makaranta nə ɓtalgən tu tə nayi nə gon tə taimaka gamawos ba tə taimakam myanəŋ ya fi ghən kirki toh yani ghan wo uhh tu a ken kya kwan karatuwa ko kə tu la: gobnati ko kə tu la: gobnatiŋ kamar yaddiyoɗŋ mayi kon iri vi:won du:ni tu gighən kitn banə buŋghənəŋ gighən kitn nə nə nə datəm tughən wurɓa ɓed kya dlər kə gi: kitn a voni gin in kya tu kya gi kitn ɗaŋ afi buhu dzub wurɓa monda a nda katu gya ghən taghənən ɗan mya yeli a ɗaghən yan kitə buhu dzub ka tli ka səŋ ced gon ɗaŋ yi a leda wos ka diya ka ɗi:b gon ɗaŋ ya leda Amma yan kya gi kitəŋ daŋ ni ma yan kya gani ga:m a gobnati daŋni toh gobnates cari nə kərnyi ca ri dai daiŋ ma mən la gobnati namboŋ namboŋ gyo ɗaŋ yawon tə kab wurɓa ləpm ɗi tə wulghətu wo ɗi:b buhu namboŋyi bayi ɗaɗaŋ namboŋ namboŋ tə dli wurɓa ləpm tə səŋ ɗi:b ghənghə buhu ghai toh wurɓa buhu ma afi zaŋgu namboŋ ma ai afi zangu namboŋ tsən wurɓa buhu tə ɗan mya wultu coŋvon ya yardam məni du:n təma fiye tə buhu voni dzub ma bama voni dzub kaɗe huŋ sabotu mya ginə kitn toh ma tara wurɓas dzaŋyo fi million tan tan ko toknandam mə fi mə gəm ti gəm ghən zamani toh mə manda mə lərɗi mə fitə səmənti eah manda mə kadtə gya gna penti toh mə fitə gya gna tiles ai wo mbi wurɓa monda toh mya yeli du:n tə voni dzub mya yeli ghən kusan ghən nə gnərədkən mɓətləm mya kokari la: dən buren nə dən ba dambarəm tə vi: kurvi:ŋ amma gən myatu gna dəni mai kyau coŋ ya somghai tə gna karatu məri

So caghən ra:n mya ca ra ɗa masamman məyeli ma tu dən gaman mya tsən ghən ghai tə gəden.